بدك ترسل رسالة شكر لشخص ما أول شي بدك تحييه في البداية ، ثم بتعبر عن شكر صادق و بتذكر بالتفصيل السبب سبب شكرك لهذا الشخص ، ثم في الختام بتحيي بأمنية أو بتدعو له دعاء صادق من قلبك.